﻿البلاصة اللي انا عايش فيها، الشهر قاع السخون هو اوت، الشهر البارد هو ديسمبر، الشهر لو بلو اوميد هو <hesitation> ج-جوان وي جوان، و الشهر لو بلو ساك هو <hesitation> عندنا سيبتومبر وي سيبتومبر.